Odi ottouk fa ovu o’ si odam odammo tewott ekpe bha ma awo-okka kam omoh odam-odamaa rewott ekpebua ma awo-okkoo owuri be akpen cha mo oryi mabu kwe oo momma boo ibino kpaabgi owobu ka akpen-a ara awott tewott ka ekpe bua ma’zamma awo-ekka awobu ka-kuwa be buo ka eba sa be man nneng be e chikpa-a ayok ka-kawi be owobua ko obyh sa be kannon annong se be kap-aa but ibino kpaaabyi omo but ibino kpaabyi omo kwo-wi kam akpen ttara ohohm wakwaam mada dindimmi ko ohobum kwa ibi-no kpaabyi ko kari be ha wannang odik kwo-pyir opyi k’ohohm cham-e ttara man yabu odim kwaam-a ibino kpaabyi omo kowi ma akpen-a mbovu mo si onnin kam odami-oo da ham abgubua ki-bham bhe-he mi ki-kamm cha ua atzubu, atzubu sim bo aa bhamma pe arrong-a annong pee abham abgubha pa rrong-a okko kan adan cha kwaam de orrongu be kam po-wbu ttara ohohm wu cham omo kowom akpen odok fono asi na va kam odu-dammi ettem cha iyamno-ottoku ko-uo si rri kpon-kpon ohobam-ma cham-a odim kwaam ogwoni ke ogbu fott oya-ke asim owan-e kam ogwone od-odik o’ kko ke ohohum wott owanng-m bottobka, vo o’si am diro am odam ko-da ttewott ekpebua ma awo-atta omo-damum-odarn-a kam omo odamm kpon-kpon-a kam ide si me wowa. Nwott ttara annong sa mo dok-e annong odok-e ko bi ko si mosi even duwa bha kke etomma ayok pama owobhwa ttara ham bipuyiri omo odam be dan dowi be ebua odok-k odo ke sa fon biphyiri kke ebua sa odok-o onnong odok-e orra kam be kpatt okke oda-mi owuri mbok kam mi si eyan-bhe innang annong-a odam-e me nka oda-dammin ke ettem edan sa ibino kpaabyi obha oda-damnu ke ettem mando ka inmbiri engha onnong ke yer oda-da-mmi ke ettem dok kum komo odokyi, ka oya dinn waa but kam odok-odok ue sam si egbe mmi piyra ke simo si onnong kpa-nng kpan cho owbu obam egbe owobu o’ka akpen paam orrong orranng be ee iki owobu ttara annong keer owuri be kaam omo-odok-m odok-m mfona ma piri ma ettem cham okwa nyara immi ekpe onnong kpanann kpan bi edok dok-e onnong ottowk ki mi enghea ro da bi odok-dok-e e mmi nnang onnong agbuua or ri odok-doke omo onnang annong manda vaai ka fot iyira onnong kaawi onnong ma ko hawa ke si mo sim kam ottouk koffo odok-em ko da tawott ekpebua ma awo-akka kam omo-dok-m odam-e echo ttohk ochi-chi ki chi-o omo damm-odam e nwott ttara annong ke e a wighi ean ara annonke bhe obam bo odam-odam e edok-odok-e da mbonng-o edok-odok ottouk manda vani vani mo oyabuin ka da ke simosi emm mdaak onnong kpanan kan be ta onnong omo odok-e odoke piri maya be m bebubi m duok annong kpanan kpen to omo odam-e. Odak-odam-e omo onnani onnong ottoku oka-okka-e edok-odok-e made owobu me ovu odok-oo masi-ma asimi ohom-mann-a ke ettem edok-odok-e ovu dok-kwu msima ottouk ka aben-bi asi kafa asi edok-odoke ovu dok-kwo masima attanni aden kesimo si edok-odoke ke eji wa kam ibinokpaadyi ekwa chi nku k’ohohm wa e edok-odeke enyi ohohm anna ade to’oda odam-dammi keu-bu owowa ma ohohm edok-ono be da to’ oda odam-dammi keu-bu owowa ma ohohm edok-ono bo da.